Lu Giappuni havi na cultura assai affascinanti. Haju liggiutu e taliatu filmi e documentari supra stu paisi. Hannu na forti cultura di lu travagghiu e di l’onuri. Sunnu disciplinati e hannu un forti sensu di rispettu geràrchicu. Hannu assai orgogghiu naziunali e ricchi tradizioni, però quannu l’Amiricani l’invaderu, alteraru fortimenti la cultura lucali. E accussì oji è diffirenti.